Hol ko njangudo carpet jonta konngol e foti? Ko waawude njangudo carpet jonta konngol, soowdi ɓamtaare e hakki, soomdo hoore. Foti to ɓamtaare ɓe njangudo e foti ɓamtaare soowdi daande.